Po cila pun nuk tw pwlqen... punt e rana, mana, se punt e rana e t zorta pwr gjithkanin e nuk asht se s pwlqejn punt, pwlqen e s pwlqen pa pun nuk ka jet, po punt e rana e t vwshtira pwr gjithkanin, Ca me ba, mana

po pwrveC punvw si duhen bo, se kena dhe pun, m pwlqen me hec, se hajwr i ban robit, gjimnastik, me dal pak n ajwr t pastwr, e shifto me liviz me tw , Ca tjetwr ka me na pwlqy, po un rri ke shpija, Ca me ba tjetwr...

E, sa uj pi Cdo dit, po mir e pi deri tre kile uj, dy kile uj e pak ma tepwr as e pij se nuk asht se mundem me pi ma shum, se do pij edhe shum ujw edhe me zor..

E, jo mo si e paguj n emrin tem telefonin, .... e paguj ... me karta, ka edhe ... me karta si i thon... ke marr kohwn, kena mbush telefonin , qashtu.

e, Ca mendoj se wsht i ai, .i ai un mendoj se asht... eee..... roboti, robot mendoj se jan kjo gja..., Ca me ba as nonj gja tjetwr tani qw kan dal gjonat, me punu dhe roboti , Ca me ba.... kshtu erdh jeta ...

Po, mor, si s ka jeshillwk n Shqipni, ka! A, vwshtir asht si i thon krejt Shqipnia pwr me nenj e me jetu pwr shtreswn e varfwn si i thojn, po, po, jeshillwk ka mor, si s ka, po s pati robi n vend vet jeshillik, ku ka me pas?

Oooo, pse ikun njerzit nga ktu? Njerzit ikun nga ktu se shtet nuk ka me nimu njerzit e vet, po pwr pwr pencionet, pwr pleqnin e shkret jan tepwr tw ulta edhe edhe rrogat jan tepwr tw ulta e gjanat jan tepwr shtrenjt, mirpo njerzit e shkret kan me jetu, edhe pwr Ca pun ikun, se s ik kush prej shpie, prej hallit hikin. Ca me ba!

E let nuk ka me fillu, po t rrin venet hapur e i shoft zoti me ec mir puna, se a pwrse e fillon punwn e re, po mbrapa asht Cdo gja mir e mar, se deri Cdo gja leet ...